لا اعتقد انه من الممكن تحقيق السلام العالمي اـن كثرة زيادة الحروب بين الدول ادت الى ايي- اي- ان يكون مستحيلا تحقيق السلام بين الدول.